எதிர்பாராத வாய்ப்புகளை உருவாக்கி, சரியான நேரத்தில் தனிநபர்களை சரியான இடத்தில் வைப்பதன் மூலம் அதிர்ஷ்டம் வெற்றியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகிக்கிறது. ஆனால் அந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு கடின உழைப்பு, திறமை மற்றும் தயார்நிலை ஆகியவற்றுடன் இணைந்தால் அது மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது; அடிப்படையில், "தயாரான மனதை அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக்குகிறது.